Rô loky bòka Novely Zelandy ndray zen̈y, tia miaro be amin'ny <hesitation> tia miaro loatra amin'ny pirôdỳ. Bòka amindrô ao zen̈y rô karà frỳ de mera àby ren̈y, hena ndreky pirô- pirôdÿ pirôdỳ bòka amy ronono. De sakafondrô zen̈y ten̈a miaroaro bòka amin'ny fo soterain zany oe bòka ambany tan̈y zen̈y fandokisa-ndrô.